ممكن اختار مثلا الطيران هي دي القوة الخارقة اللي انا عايزاها يعني ممكن تساعد اي إنسان بيتعرض مثلا لحوادث في اي مكان بأنك مثلا تشيله من مكانه وتطير بيه لمكان آمن مثلا وممكن تساعد نفسك والناس اللي بي- بتحبهم انك توصلهم لأماكن بعيدة بشكل أسرع.